Emang sih kalo masalah tidur kite ga bisa tidur, nah kite kan pagi pagi kite masak, kite nyuci, udah rapi masak kite bebenah rapi rapi. satu satu kerjaan kite kerjain tuh. nah ntar kalo udah ini istirahat dulu kite nyuci deh tuh, nah nyuci, nah emang kite dagang gas dirumah. kalo kite lagi nyuci aje deh, pok biye beli gas, kite berhenti dulu, ngelayanin gas dulu, ntar kite terusin lagi nyuci deh tuh sambil ni, <hesitation> kite nyuci rapiin udah gitu kite jemur. nah tuh kite <hesitation> istirahat lagi deh tuh kite ngapain, kite maen hape sebentar eh baru maen hape sebentar beli gas. ngelayanin lagi beli gas. eh udah maen hape lagi sebentar ada tetangga lagi pok biye ada gas, ada nih ngelayanin lagi, udah begitu aje deh tuh kerjaan kite, nah ntar kite <hesitation> pengen rebahan dikit pengen ngejepin mata sebentar kagak bisa. ntar ade aje tetangga kite, pok biye pok biye, beli gas. ya udeh kite layanin lagi baru banget ngejep mata sebentar aje ga bisa nih, akhirnye kalo udah malem tuh pengen tidur juga ye begitu juga namanye orang dagang, kan kalo pembeli raja. kite ga layanin nih kan dagangan ada kite, ya udah kite layanin malem malem kite udah jam sembilan, udah kite tidur aje dah ah ngantuk capek.